أنا أحب أكون الأسد لإنه رمز للقوة والشجاعة، وأعيش في الطبيعة البرية واصطاد الفرايس مالتي، ما يهمني أحد، المهم إني أكل واصطاد لإني كائن أكل لحوم.